ti kuu ña túndoo ña´ha ra ti xintuva ri´ha ra ña sa´ri hua ika kuunu sa´ri ña a ka´a ri a yu´u ri nami hua kanamía ra ika sa´ri tava na kuu sinu nti´kama sinu ti kú tikuañu ka sinu tiku´a ha ntíto ka ñaa natukuu kiti kuatyi mii taku ti kuu ñuñu ka ya iva ya´a ri natyiri kuari ra kosini ñaa ñá intíaa ña kuu xintuva túndoo ka´ra ikani ra tii´n ri ni´ra a´su kuniri ka ra keeri a´su kuniri ka´ra kò´o so kuu keri tyi ñaa tika ra sakune nahua ntyi kamíaa kúaa ña ke´a sava kixi tee a´su mee na tiin nta´a yo tiin ra tiun tikixi tee mía ra sa´ra ika kunu ña´ka hua sitiun ri tava na ñáa kuu niiri ña kasíari ñaa-m tantuu miiri ika ra sinumíi ña nùù xintuvari ka ra sa´ra ika kuaa nùù sitiuri´a kasíari ñaa ka sitiuri´a va kò´o inka ka nu sitiuri´a tyi nùù sinu ñaa isíari ñaka kuunu sitiuuri ña kuu xintuvari ka